Oyi diara me to mero <hesitation> ho manzi nɛ we dɛ ta diɛ a hanu ubiɛn ni bɛ'a hanu oyi diara me tome zan oro ni a omu omu oyi da omu to'ona ɛse'e ho to'o we a mu omu we ani ne mu mi ani oyi da omu cɛmɛ na zu mu twa we ani oyi da omu vɛri na u vitrina mu we ani don ho bun mɛ famuna ma ho detɛktɛr-de-meto abe ni sununɛ ni we a le mi yi ni yi ha ni hanu na toni mi tɛ a ni ani to mu we nɛ to mu dɛ'i zeni oro oro hanu mi heyɛ